Epɛ dɛ edze mfonyin san ban ho a, idzi kan bͻ prɛgow wͻ bea a epɛ dɛ edze mfonyin no san no. afei mfonyin no n'ekyir no, sɛ ahoma bi wͻ hͻ a anaa dadze bi wͻ hͻ a, ede san prͻgoow no a abͻ no do. Hyɛ no nsew dɛ onnyi dɛ ebͻ prɛgow no ma ͻkɛhyɛ mu bebiree dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a sɛ edze mfonyin no san do a ͻbɛyɛ yie ma mfonyin no so egyina yie.